Fomba fanadiovana tapis misy tasy an de vorahinao anaty rano an, asinao- ataonao vovo-tsavony an, ataonao ventsin an, ataonao carbonaty afaka ataonao eau de javel raha ohatra misy na sur'eau, de vorahinao ela, elaela si satria tasy le raha, de raha ohatra ka tena tasy sarotra afaka de vorahinao une heure de avekeo am'zegny kosegninao an raha ohatra ma tapis afaka borosina de borosinao aminà borosy de afaka iny avekeo.